e cuando katiik qaak' qalaq' jun par qaak' <hesitation> jun te't ak' y jun mam ak' va kiqasnek li qaak' kiqamal risaqmaloob' y qajupub'a' y ke'l taq qach'iiw ke'l taq nee' va wa xa'l li nee' qaqa'n kichoqooj qatzaq li qatzeey keqlawchijj, qaqya' kik'uya' wo taq keyab'nek qaqilan pues qeqlawchij qeqa qakunaj xaq kela' kek'asb'ek li qaak'.